Ave, el xabón es un produtu de limpieza que tien güen gastu assín de sonrueu. Se gasta p'alaval-si las manus, la cara i el cuerpu, quitandu la fusquía i los microrganismus que puein causal malotías. El xabón tien propiedais detergentis qu'ayúan a quital la gordura i el guarreteu, queandu la piel limpia i fresca. Tamién essestin xabonis con más cosas, comu idratantis o contrabaterianus, que puein ayual a mantenel la salú i la igieni dela piel.